Pos piensu en tolas crassis de verdi que tengu pal güertu. Las ojas de tolas prantas son verdis peru assina tolas prantas juntas caúna da'l su verdol. Los tomatis, las beregenas, los pimientus, el naranju, el limoneru, las cebollas, los ajus, el cerezu, las yerbas bravías que salin quantis que te despistas,... i el verdi que más me gusta es el qu'es mu craru, mu craru, essi que pahi comu d'Ilranda.